Huwataa riɓe sukkaɓe jokol wonne sukkaɓe umminde kullere moyye panja njaako golle. Goddo e dina wallere sukaaɓe rikiɓe sanne malla ko yaarataɓe nder filaade ko kolaati andal kolaati njawdi fuu, helle ngol juutol woodi e maɓbe. Sanne sabda be ngartuno ko ɓuri hedi maɓbe. Fuu biɓe yide hunde ko haa abada ɓaddene yeltude, Ko buri hedi maɓɓe fuu heɓi njawdi mi hebai. E badan ngaddanbe yeltude kaa fuu koɓe huli hursinte leyi wol juttol yon kobe heɓi ele andal kobe. Keɓi le annaru beyi annaru nde wayli jangi e njamdi jemma be nyi yimɓe be yiaino ha bara fauutule yeltu maɓɓe. Laale dum waylita ngurna ma sanne, Hokkiɓe ɗum njawdi fuu heɓa jille goto mo sanne.